Pues na li chiwinana xlakata amalhi e chaan pus aman chaan lakskuluwan aman chaan pues lu nalana nalanalakawan porque lhati kgalhix xpuxk lhati puxkunima lhati pulileama sakstukan xa tataskujmana na kalakgtsin aman chaan i kawanikutunan aman chaan lha lha taxtun katsis manixa aman chaan kakuwini xan talatama katsisa xa tataki pulaklhuw win chaan wi sukuchaan wi chaan xalakgtsitsekg win chaan <hesitation> xalak tsutsokg nawin chaan tu xalaktina sukichaan i xalakg tsitsekg nawi sukichaan tu xalakgtutokg nawilapa chaan amalhi untu wanikan a juk nuntsa wanikan puwan amalhi lu naxkayan nali makga nali tatatlay li maklhkuy nali akatsan amalhi chaan lu lhatse xa aman chaan na na lu skuluw tsama na wilapa chaan ama tu lilakgapaskan tsatsana Aman tsatsana pero chimpara man katsis xan tataxtu tsaman tsatsana pero wilapats no chaan tantim atsa kachikin lhati luli chiwinan tsama chaan este akatunu ekinan xkaniya porque lha lakgapasa aman chaan tsa takgosa xa xlakan tunun tu caan tu kgospara tunuk u chaan tu xa lakgtsutsokg laklank e max max akgtu xlakata chi tatastukuni kin makankan e xtampunaitat i laklank eso tu xa tina mi makan max nintsama xli xlekgelanka mamakgapatsin na kgoskgo lhuuuuwan tamin antsa lhan tatama tsaman chaan na na tachintsa atsan kachikin lhaxkatsa lhan taminacha man chaan pero axni takatsi la un axni lhkaknan tachini tsama chaan asta kachikin tin takatsini tsamlhi tamaklakaskin tsama chaan lu kgama tlawakan xa taxpat kgamaxnin tsaman chaan na tlaway xa taxpat winon ti puwan lha liwukut xan tsama pus tsama xan chaan takgos lhuuuwa tachaan lhuuwa tatamak tiji atsan kachikin lhati wa tsaman chaan winti katsinimatsa wa Pero ekinan lu na lakastalankuanan na katsiniya chi na wakan tsaman chaan porque lakapastaka ekiti nak akgtimi pulatamat wanikan nak oaxaca tsama nak laklanka pupunu stakan tsama chaan chintsa chitsa xaskun chitsa akgtim bote este xa akgtim litso tsamalhi tsama chaan pues xtaplh akgtimilh akgtimilh xatapalh tsama chitsa akgtimbote patim xa akgtimlitro naskuyuy tsama chaan na kgalhiya min tumin uxan kachikin tsa laktayamiya winon ti katsinitsa tasakmana tatlawa xa taxpat lo kgama aman kuesa aman chaan nawana wix lhax likana kalakgtsi axni tamintsaman chaan takgosmana i lu nali makuaniyan na kgalhiya min tu na makglakaskin para na maskgalaliy lhatsa naxkaniy na aman chaan chintsa xkilhumanau win chaan wixa tsitsekg amaxan chaan na natataskuj man xa tamastokg x tawakan natamas natataskuj xa maski este e lokgnuma tina natataxtu nata para mima sayin tataki Tsaman chaan tmastokg natalhawa xchaukan natalhawa xchikan lakskulujwan wankan wixa takgalhtawakgat chu wi akgtimi chaan tsen chaxa liwaka itatsiento xlakata chix li tinkan chaan chixa xli tsink tse na kuka latin tun tsink chinakuaniyan para wixi tsinkana a itatsiento kilo i na mawakanikani no sesenta kilo lha katitamakala wix porque mintietliw na tsuku pulh nata pulhi wix pero amaxan chaan makglhuwa xa lu tliwekgexnin xa chaan maski chi kalakgtsin takuka maski tun laktsink atsina tlak tsink tuna kuka lhaxtanunts xtietliwatkan aman chaan tamastokg xliwat kan tamastokg xa tunatawa axni noxa na taya axni nata nata aktayacha mik osu na lonkgoxnun axni lonkgnun taputlakge min lonkgn xlakan lha tu para mimaparakge liakgatsankga liwat makgastokgni skijni limakua xa amalhi tu wikilit liwi manchu kilhima wikilit kilhima wikilit axan chaan skujma na ani makgat aman chaan xtietliw antsa lha natama para tun tse Xliwat natamakla nachaan tantim tanto nataspitpara naan katiya makgapitsin chon tsama makgapitsin nata ampara xa tawan nata limimpara xa natalimimpara xa lhuw axni na lakgtsin lhuwatsa tamini chaan antsa lha tamakla xliwat kan o eso antsa lha tamakgatawi tuxa natawa aman chaan pues li lakgskgalalan lhak katsi chin tse lu talakchuku kaks kin malakawani para tu na tamayacha tina liwat para tun palhm na laktsu laktsu tlawakan maski lanka xtama tu lanka xtama axnixa makatim natamin tawakgo laktina laktina talhawa nataleen i nata wokgo na taleen na tawokgo na wana lha antsa kati tawa tsa na taleen na taeen tsama lhano xa yacha xchikan antsa nata mastokg tsama ex tawakan tamastokgmana tamastokgmana limakgwa xa wikilit manchu kilhima amaxa chut kilhima xa wikilit para lhatu skujma entonces uxan tsama chaan lu lilakgatit xan chila porque skulij mastokga xtawa nawi amalhit chaan tu pues tawaka xakgankiw makgati na an talhman natsuku lakgsitmi kiw na maktinankgo xa xatsamalhi xa palhm Na kgakgala taya maski lanka kiwi ya para tun kiw na kgala yawana kgala na kgala taya porque amaxan chaan pues tawam palhma lakgasitminan na tawaka talhman na tsuku talimin lhuw lhuuuuwa palhm i nata leen xchikan natalhawa xtijikan i este i amaxan chaan nalu lakgskgalalan lakskukulan i es amaxi chaan lu lana nalilakawan chixa tataskuj chixan talhawamana ama ama lakchaanin pues pilaklhuw chaan wi chaan xa laktina wi chaan sukichaan ama sikichaan pero wix mawakanit mi kuwichau nak katuwan i mawaka akgatimi kiw lh kakatsixa axni na lakgtsini mi murral min kuwichau taxni nawan chaan porque luu lakgskgalalan talakgaleenan min kuwichau maski kilhmaklhuw xa xlhawaka min kuwichau para na tanuni chaan laktsu laktsu tatlawa nata leenkgo putim xlhuwakan uaman chaan pus kin kamasuniyan chu lakgskgalalan chixaxni skuj skuj limakgwan xa amalhi amalhie wikilit manchuxa kilhiwaka manchu kilhima manchu lipax lipaxawaka lhatu skujma Uxa wikilit axni xa ta na chini xtalipuwan uxan tsama a chaan suku tatanumana xa axni lonkgnuma na wan i amaxa wikilit lilipuwama nawan porque lhatu mastokglh xtawa aman chaan lu limakuan porque na skukgo skuj xa chaan nawi xa tu litlawakani li lakapikswani pus chintse kawanin wi chaan suki chaan wi laktina chaan wi chaan tuxa xalakgtutokg wi chaan tuxa lakgtsitsekg i pulaklhuwa pulaklhuwa ama chaan este tu wi katuwanin katuwanin nawilapa no chaan tutsa kawaniman tuxa este akgawami palhm pero na tlawapara xchik lha tatalakgaputsa xa chi waxnanan lanka xchik tawila lhan tatawila tatawila lhala kati kakgelil maski ka lakgmakapi likuchun chi kawaniyan lha ka tokgtit tsaman chaan para lha lha lha lakgtsina xchik ama chaan na lakgmakapin para tu likuchun lhaka lhaka lakgmakap pus na dios wi tu liwilini na makgtakgalhnama i este lu lilakgatit aman chaan lhati xanti katipuxkunina lhati xanti kamasuni chi naskujkan pero lakgskgalalaxnin ama aman chaan